Haala jaamani kam, to ɗum inni jaamani, ko kumiccitoto dow finatawaji maɓɓe kanjum woni concept ɗum waaldem same case. Concept ɗo kam ɗo waɗa ko nekti maɓɓe ɓee neco, pat fina wona ko ɓe nuumata pat, ko ɓe watta pat, te ɗo mari connexion cemmbiɗɗum e neco.